Aduni dikan kastoin chinchi, tó kanxhi konrexi tele ta kain onre neyó ta na kastoin xhion anria nakamonña, ta kuai taxixi control, ta kain ore dia nakokoa shin botoni yó botoni koa yó nakokoa, a botoni kuii yó nravaña to kaston xhínxhí ña ho o on. anria nakachia ana ña nravaxia, ta ña jan ngu ña kastoin xinxhí ña ña botoniña kuadichí.